oye na ahwo te je rue owhe are je ro owhe ro ho oza nana hayo oma mo akpo keme ofa o re je dhese oza roho o̱ aye roho o bi yo omamo akpo? <hesitation> utese jo whe kpo isukutu te egwa, whe gbe kpo isukulu te egwa were jo ohwo no ore nya yi wune aki iluo keme aki iruo no we wune ete we ti jo lu emejo kru obo ra ga were je lu emejo were te ogwa. No whe je kpo isukulu te ogwa, whe re rue ro no obo ofisi no egometi lu roho a re je wo owhe fio evao ete, no a je wo owhe fi evao ete mifi no whe se obe luo era, whe kpo isu kulu te ogwa a re ti na kpa owhe kpe enu are te na ko owhe okpare kpe enu no oke na are ko owho okpare kpe na to lueme ore te, no oke no are ko whe okpari kpe nu te te are ko owhe okpari kpenu kimifi eme? Whe kpo isukulu te ogwa yo a be ko owhe okpare kpe enu na ofo ugho no are gwa owhe no oyibo re se no esa lare ora re je lu eme ora re kpo obo enu keme no̱ whe̱ gbe se obe te ogwa ha a te ko whe ofisi jo lu iruo egbe oro were lu emejo were jo̱